Kuenta chuj riñan hiaj nitaj chigin chuj riñan ne', ni rasun ni'ñanj kwenta ka'nin' chuj riñun' ni nachigin chuj riñun' bin ni'ñanj, 'ngo na'bi tsi' nej ni'ñanj 'ngo na'bi' hiu nej, ni'ñanj 'ngo sanahoria kwenta cho' nej kwenta ko'o kabin, 'ngo nne ko'oj nej ni'ñanj 'ngo chukuaj nga kwenta chuj chiñun' nej si ki'hioj bin si cho chuj, asi kabin 'ngo kantu cho' chuj nej asi nitin chuj chuhua 'ngo kasiti, ni cho' ni nini' ta bin ni'ñanj kwenta chuj riñan ka'be ko'o' ngo si bin nne si bin koj mansanilla nej, ni chakui ni' ta kwenta nachikin chuj riñun' sisi arán tare chuj riñun', sisi na'be kini'hiaj be'ej ni taran' nej rasun tan bin kwenta kichakui ni ka'be kanukuaj ne' kini'hiaj ne', ñan aránj chuj riñan ne' áj.